Karazane firenena lalako da i Madagasikara ka da i France Espagne Portugal Argentine New York a <hesitation> aia koa sa ro <hesitation> a Australie.